फरवरी रो महीनो प्रेम, उत्सव अने बदलाव रो प्रतीक छे। ई महीना वैलेंटाइन डे खातर प्रसिद्ध, होवज जिकरो दिन लोग अपन प्रियजनों सगै प्रेम अने अपनापन जतावै। कई देशों में बसंत ऋतु रो आगमन होवे, जिकरो कारण मौसम सुहावनो अने फूल खिलण हुईजवाज। भारत में वसंत पंचमी अने कई जगह कर्निवाल उत्सव मनावै जावे। फरवरी रो महीनो छोटो होवे, पर ई अपन खुशहाली अने विशेष मौकावां खातर यादगार बनी जवाज़।